Engkaga anre iya nulle penreq i kekuwatattaq saissekkuq nanremi nulle penreq i kekuwatanna tauwe nasabaq tauwe iyepa naseng manre ko manrewi nanre na ero tommi nulle pagalaki alena ko manre nanre nasabaq ko lalenna sessowe deq nengka namanre nanre madodong pappeneddinna tauwe biasana ko deq nengka na anre nanre